<hesitation> <hesitation> tí ihó iin kiti kani angui na ni xhini nana, nanyido naniti kó yo'o nguichi ini, te kini yute xate ihó kue kiti luxhi ni ihó teñadii ñadi nguili kati kó, ñadii xaniti ñadii ko kue ihó te yati ñadii iho kue kitiko uu oni ni ti cochi ihó, como ñadi ihó kue nrute no'ó yuki ya'á febrero, marzo xati iho kue nrute yute texunia ihó kuete xakanó.